Mem mo amuen pho nu ra mitiam bo <noise> abirini pho aburude ayoor ode ami ro niin ami usighe inii ologh iitugha ogeh ghi igeh di oye pho ka legheri yaar idi edighi beeghe na arol dol di na uki reten olegheriyaar pho pho pho po oye pho esi ra ki ku ebile edighi yaar di umoghaani oleghaa yaar di amariam oburuony pho opo aserch pho ologhi otugha adinya ku atugha dinya amaar iimogha ani olegheri yaar bile odighi yaar di ibadi badi abidi umoogh ephua oghi iitugha owunogh igeh olegheriyaar omoogh ephua otugha ohegheriye ku okpariom idi di di okpariom ode pho ro niin pho okparion kuo ni ku eberaan oghi ku olo makaar oghi amoghaani suo anogh epul olegheriyaar di aghi amadan adighi ghan oye odighi okparanaan ghan ma ghi ku augdam po obaghami odo eqina mem odighi ma mite ku sien awe mia amuen pho olo raki odika raki ko diku eqhel odoh kiro kiro abunin bia ku ro ki otu gha adinya pho bunin oki pa skuul khala mo epe igbogh asiskul pho kideni igbogh iitughemi yogh pho

Mem di odi ma asene ologhi ku atuughe pho rapam ghan ni ima ku at igneelom ologhi otu ku engo eenaan rughuenian ku oonim pho r'ode pho o baal ologhi iboh ku oseph enaan pho ephen pho ku iphe ku idi adi.